काफी, कॉफी ये बड़ा बड़ा सहारा में ज्यादा पीवे, गांव में तो काफी ये कोई जाने भी नि। बड़ा-बड़ा शहरा में बड़ी-बड़ी होटला रेवे <noise> उनमें काफी बनावे। जसा मांडा रेवे उमे भी काफी नाश्ता के रूप में बनावे। चाय भी रेवे शहरा का मनक कॉफी ये ज्यादा पीवी। ऊ मशीन में एक बार पानी भर देवे ,पानी बढ़िया तातों हो जावे, ताता होवे जीके बाद में जग रेवे, जगे दूध खुड लेगा। दूध खुड बा के पचे उमे काफी पावडर पटक देगा। ओर गरम हवा से यूनिय अकाल लेवे अर कॉफी बन जागी। <noise>